Eh, ajuna ka ton akai abeeh. nka titen okara paparan. ka kpari okara titen okakan. gbin ti kparan okara titen okakan. bae eh. tore pocho Pocho anu ra nah nga loo obo so. mba na pocho pocho anu. Mba jie anu. mba chu anu okone. anu ra bo ani mba chu. rein jakar. nga labi kor njaker Ami arenini amoyanko dubera bebe njijienu. nkpapanranmei and if nkpapanranmei soe ota roe ah. wen ka re kaya. so ka see obalea see kpanranmei. akparan ran amoi kura ekayo yime so etayo so that abanu toma wa see obelea ewa kparanmei to wa ju. kra ko aowe ra nah bodo. bere yanransi bae nabodo. So towa kura ekayo yime, owasi ebelea ku etayo kra kor yes. kra kra juń juri ra basenru kor owa sey nama bido. so nae jakar, Kpe kayo titen ma paran paran na dainu ra dakar. Wa churi ewa Kone yee. owa kone wa nari. ameri nana, ami ba juenu. ami ba beinu. ami areni ba Korebie. ami ba kpanran amoru. ka kpanran amor. a ja ka lamaru kor kase kpapan mei. so atonsee kpanran kese bido owasee kpanpanra mor. mba kpanran amor kpaparan moru. Kure kayo yime terema paran so that tin nye barindan. nye ka neo ko yes bo owinyo domara. Akparan mor. kpe kayo. ka jire anu. ka kori ebie nye. ka kori ebie nye see jie anu. ka bien anu. Mmii ra ka charioso anu obenu. obari a ariso, ka dein enu kone

Neau mpipme totenru aowe nara titen na kayo, ra titen a kayo, nga titen a kayo kakan, ekakanyen mai nenu operanu adoba kenu abon naa we obari kakaseru bereker towana kenu nyen deriwen kra yia ka aba kra jima ekene jerie oka jier okun nwen kra yenra nyen kra yea wenju so nyeara wen odara onea nsunkpiro ona obari kaseru